Maha-zava-dehibe ny aignan'olombelona de olombelona manan-kasina mana ny hajany izy de olombelona koa natao <hesitation> hikarakara biby de noho izany izy zava-dehibe satria io biby io sy maintsy mila ananjy de izy koa <hesitation> aigna tsy hananam-piry de mila karakaraina.